أكثر الأشهر حر عندنا عادة هو أغسطس حيث تكون الحرارة توصل لمستويات عالية خاصة في النهار، أما أكثرها برودة ديسمبر حيث درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ ، بالنسبة للرطوبة أشهر الصيف مثل يونيو ويوليو تكن عالية جدا خاصة في المناطق القريبة من البحر، أما أكثر الأشهر جفافا فهو فبراير حيث تكون الأمطار قليلة والجو جاف.